योग अभ्यास योग अभ्यास सबसे पहले तो हमें सुबह जल्दी उठनी चाहिए। सुबह जल्दी उठके हमें योग अभ्यास करनी चावे। योग अभ्यास करने के लिए हमें आसन बिछाना चाहिए आसन बिछा कर बैठ कर के और आलकी पालकी मारनी चाहिए। उसे एक तो अपने ध्यान लगाना चाहिए ध्यान लगाने के बाद हमें योग अभ्यास करना चाहिए। आलिका पालकी मारके योग अभ्यास करने से पैर भी सही होते है। और हमें अनेक तरह का योग अभ्यास करना चाहिए। योगा करने से हमारे शरीर का संतुलन अच्छी तरह से रेवे।